जब मैं काऊ दीप के बारे में सोचन्तु तो सभते पहिले मैये मन में आए जान्तुये अंडमान अंड निकोबार। अंडमान एवं निकोबार एक द्वीप है जो जूय भारत देश के नज़दीक है और नजु कह सकन्तेये के जे भारत देश में पायो जान्तुये। चूंकि भारत ने मान तक अपनौ हिस्सा बातिये रखो है जो दीप हन्तुकइये। बाकी चारों ओर पानी रहन्तुये और एक छोटो सो तुख़्डा पानी में मौजूद रहन्तुये। भूमि को बाई भुमिये हम कहा कह देइन्ते दीप के देइन्ते जबायू में दीप के बारे में सोचन्तु तो मोये ऐस्सी चीज लग्तेये जाए कोई टच ना कर पाबे। चुनके चारौ ओर ते तो पानी ते घिरो है तो बाये कोई कैस्स टच कर लेगो जी बात।